Livi iyo <hesitation> iyo ɨ́ɨ́n ye chinanchi, te <hesitation> wa lo vivo nka kuui, xi orre <hesitation> antes ka ye na ka <hesitation> inonchi yata ve'encha'a te ye iñii ndetuña'ai a jnu ña'a te wa n- <hesitation> na'ai nale lo kurrɨ ye moto á lí te ñaliko keei orre lava'a ní nka ye lo ya'a naá xi orre lo na-na <hesitation> yee ye ito'oi naá, te orre laa keei ye <hesitation> ye iñi n-nkai <hesitation> yuu carretera á.